Colombia ko jae guɨnoi independencia <hesitation> españa gui mil ochocineto diesinueve jaema arakae ndaye yoguɨra reta ñoraro rupi, narco traficante reta jeta jokope, añae kua apoyae ultimo año rupi jekuaeño kua seguridad apo mi, erei ko okuakua i korepoti reta jokua teta tuisa ko oyekua añae, añae rupi jokua teta